तन ता मधु माखी जो ची वो तो छोटू जानवर च लेकिन यु भूत कॉमन को जानवर च प्रयवरण माँ शुद्धता लोंदु और एक फूल बितान दूसरे फिफूल माँ जौंदु तोउखु रस चुस्दु और जो बीज था ना बीज तै यख बॉटन तै ताख बितान करदू